Dauyo waji ngaluwarə daula dabu walu wanaa lartəyorə ngandə daula ngamu ngə ngə nakəlemu ngə kəne daula ngəmu həgaiyo ngə waljama a kulja wama a nageria həgaiyo ngə waljama akulja wamaa nageria gəre chad ngen wal wajənalai chad yo bəla isanəga bul you do wal hata njamaina gədo wala ngiergen waluwarə njamangə walyangiya daula dingə yisanəga dairə njamaiyo daula ngərə waluyama nəkə mai gəteycyu kiyaiya nga cho walu kəmeran do wal amma daula alligə chad ma a ku lyja alli chad ma chad ma ikulai yorə angalagu nənai angalagu nənai ai chad yu ngəndə ma akulja dan dalilan ma ngərə wasa gərə ada ma daula chad ma gu kulalai ngə ka wasəbu ləman wa əlagalu wa iyu kawan disiyai ma <noise> kota kato gədo akulalaiya da mgu kulalai ngə. Gəsal kajəmu ngagu kgliya kiraingə jallifiya kirain ngə gabinu ngə nakai gədə gayal ngə gukullo muga ka m kəmbu ngagu gədə kənagagu ya ngə gan bare ngagu waiyu gan kagu nga gu gədc ngal lagu nah nai daala kab daula <noise> ulujəkəma daula gəre ai duala chad ma akulja gai alliyama dabtə alliyama <noise> a kulja rənənd dongə halla wanə kəmani dama aiwata yasaniga ngo damayo guta lungə ngərə halla wal ngə wairə ongəlau hana ganino ai wata daman ngə wal maka saudia wal wajənalai makaya gədə maka wal wajə na lai alama kiya iman gəteraiyo wal wata wah nayal ngə amma mu kulau ngə sanduya həbama dingə naiyu waga kairə maka wanə dingau wa ngə du bdaigə do wal dubaiyo wal ujənulai hunayal gədə legədə hunanai angal wa dubai godə wama ngə ukui u dauda yugo aligau amma galu ndoso gədə ai lartə ngagu wa akulja wanə wata di gədə akalal ngə wagon fənau gədə ukula, fanau ala ma haifiji ərəkərai təlorrai. Wakurenədə wagon fənə yalngau gədə fənau ngadan itai afigədo farranai gafigədə humaiya ngə dialigaugə duniyama dialiga u gəyo akulja nga sogədo yo kəmani naga ngə hagai ngəra gəre yogədo amma duniya mangə ngəra gəre yogədo akoi ai makayo wanə makayoka mungə umatə yo wal gai gəterai kirei gədo aligau rəjau kəmani ala auni dingə wallugo hata wanagərə welə manau wasongə utada man nga ngaso waridan hata har yal ugando kal kaima fanu arab ugu kune washagu makkaiju dubai yayijo uga lantu narago wianu lartu ugu ishanuga rashayo rasha yo wanu waj wamunu uga aligan dango rasha yo wal wamunu nga aligauru jau dango kamuningu wumatu ngərayo di waka nunnan wama rasha nga wukoi wuu bəlangə ishannga ago bəta ugamu ugu ishanuga muni lartu nga-lartu ngu kune rasha nashi kairan jima. Gəre halla yatuwayo lartu ngu alhasad yo yayugo wal nga aligan siriya yauwa siriya yugo wanu wamunu nga aligauru jau daugo sirin ya yugo wamunu nga aligan indian go wamunu nga aligau indian yugo wel wajinalai ledu dango wajinalai bəla ngadan burni nganuyodu wajinalai le nga dango aliganrai kairu indian ndai nga wama nga wute masar masar yuge gəre dingə kune nananii dameda ima wamai tulamja wamai arabi jar yayu ngu dingu nani damedu nga artuyo ngasho wann karunni ngu wumatuyo wulu nga ali gauru jau daula jamai jamaijo re nangu gukula gai farru niger raiju chad dai duala cameroon nai nigeria yo daula higaijo gata di nga danla higaijudo hanaigu gaijane mane kangai gairo ngə mannan nya kangaiga wushagu gairo ngama daula higaija ndasha gudo gatu du galuwaldu gal nga yoyu gudo nagaguya na lugu kwanda chiluma ma yo handu guda daula ngagu ngaga yini ndashodo kamungu mumantu nau yu gora dingu kəncwakayo kanun munatunan kumani nandu nga shi gore niji gara ga gaji kwana miya namai jabane gaji kwana miya. Kwanama taniyangə awal nya kwana gata nga danla ngu gashagəyo galyado nguru gukulalai miya gukulalaidu angalagu nanagagu miya guginatai gufanya ma kangai gairo ngu chiri ngamuwai majai mannau gairo nya daulaci duuniyama di alli lartu alligə kəne ngəramma ngu yol yogo yol makka nga yol ijinalaijo ishe alligan akulya yaba kune yan handu nga ili nga yukoi aji ayi kedangu wanu yollu made itaya yoyu ngu abi nya danla kab ba danla watarə niji alligu makka akulya makkayo wanu waj wajinajai nga aligau makkayo wal wojinalai imandugo wujina ima ndugo yare kiya hingi alo wal wajinalai nga aligauga halla nda gorgu nabtu uganyo ua i nda arini ari gajuniya makka hallaya wufebeyi duniyama lartu alligu makka manga akulyaga wirhe lartu ngamu danla ngamu ngu kuno mukulalau yo shaya wa nu migawan ma yannakunau nwn adalgiyama wanu adala nga ishe danma sho gudo hai makka mamu yalle ishe imman hai makka akulalaj maru affura-affuram do-yashagu affarando. Yashaguri dawashiaya fulomu ga fuloyaro lartu ngamu ngai sho mushalawajai. Adaga kamun mumatunan nguayo kumani da amumaudu ndu gudu nulu danla aliganda nijinalai nandu gakullu arawa mbaga daala kama inuga ingu chilumi konda chituma ayigu ayi namburu ayi maraimu ngu a chal lumanga nulu nga nol daula nim ka nama american ka inolran dishiga aluyo ha nagudo gal nga abiba nashoya gal nga ngulamu yo adabaga yoyudo kumani nakkəa fuguya nga nijija gaire nya wanu kumari nakkəya ngula kamuningu watu ngana ngunanaiyo maga wanu gajina lai galu lartuyo nga alliru jau da nga wata də nga wal makkamu a hirə wal makka hire wal wujina makka muu rogoo ajingu wana makka mu no wute wakai, wau lartu nga yumuro wulan nguru wallai nguru wanu wulannu mado akumai yo daula ngamu higai nga kune na kuremu yuwa re larturu njamaina go alli njamaina yudo gal kanaiyalai bural du an galagu nanagagu nga al alliganma akulyari um alliru jan ala kumani amunau dunoran daku ngashe ala agai dunonau gudu mu lumau lulunan lartu ngamu yu. <noise>